<noise> Shurva pishirish juda oson bo'lib, avval go'sht, keyin piyoz, keyin pomidor, bulg'or, boshqa mahsulotlar solinib, ular qizarganidan keyin esa suv solinadi va bir necha daqiqa qo'yiladi.